Ngom karena na ngam gena sema gohu, gohu gena ngom na ngam toma tidore ne, gohu gena ngom toma tidore nena garaki ene sorai, bolo ua ngone oyo se daso, se koi, ge ena saki foloi.